डिनर में नाश्तो खाबो पसंद करांगा, क्योंकि नाश्तो खाबा से भूख नी लागे। जसा कई भी काम करा तो काम करता करता भूख लागे तो थोड़ो बहुत नाश्तो कर ला। नाश्ता से पेट भी नी भरे तो भूख भी नी लागे। नाश्ता से शरीर हे काम करबो मल जावे। नाश्ता करबा के बाद रोटी मोड़ा खालों। नाश्ता में पोहा हे फल फ्रूट असा की चीजा नाश्ता में कर सका। नाश्तो असा नी के भई भर पेट खा ला। नाश्ता में हल्को फुल्को खायो जावे।